ټوسټرونه په عمده توګه د ډوډۍ ټوسټ کوي او ورته خواړه لکه بیګلونه او انګلیسي مافینونه، چې د چټک او حتی نسواري کیدو تجربه وړاندې کوي. له بلې خوا، د ټوسټر تنورونه څو اړخیز وسایل دي چې کولی شي ټوسټ کړي، مګر د کوچني خواړو پراخه ډولونه هم پخوي، لکه منجمد خواړه، سینڈوچونه، او حتی روسټ چرګ، د دودیز تنور کوچنۍ نسخې په څیر.